<noise> Oire, vaita eva oiso, <noise> ovio raga akoo iriaviaita oiso vio ragai oisivio ita, ragai poreoro uriora oa iava ragai avao oiso toupavoi. <noise> Uvare oira vo reoreo roaro ari eira, iria via raga ita eira iria vavi aro sirova ita oiso, oiso karekeoro urio raera. Iria ragai vate paevora <hesitation> vearopa reoreoro. Oa iava ragai avao oiso karekeoro urio raerao, oiso karekera erao oirato ragai. Iuu, oaiva uvuipa oiso, <noise> oiso vaa vokovoro paraoro uriora uvare oiso vaiterei aa aloo akoo ora aiteto aiterea ragai tavitavi paoro urio sera oire, ragai avaoia oiso toupavo. Oire, oavivu oavivu vova kepa paupaa saete varata oavia, oaiva ragai tavitavi paoro urio sera oire, oiso, oiso karekerae rao oiso, oiso iravua ragai kepa pau pato. Uvare vaia ragai tavitavi, aue paoro urio sera rutu. Vo osa <noise> aiteto eake purapare vere airi, ari eake via pituoro uriora vere, karotoa vii o eakoto, tutaa toavii, oire eva iare eisi ragai pie oro urio roerao. Oire ragai avao oiso. Kepa pauparae vo vutao ia. Viapau uvuipai ra oaipa ra oa vuavu vai re poteaa vo vutao ragaii. Oa iava ragai avao ia oiso, eakevai re tavi evere ari vaa pura raga avere, ragai vo ruipa aroia, uvare eisi ragai tavitavi paoro urio sera, oiso viapau uvuipau oiso, "vipau, eake viipa apotau vere". Osa eakevi purasa auepau, kepaa, iravure kerauvere ravaa torepie reve, viapau! Avi vaa vao oiava oiso oa oiso tavipavoi oiso, uvuipie vira ragai avao toupavoi oiso. Oa iava eva ee- eisi eisi evo tavi purapaoro urio parai, oiso viapau oiso karekeoro uriora era osa ragai pa vearopa rugoro tavitavi paoro uriopa sera vaitereo aite vaio. Oaiava ragai a vao oiso uvuipie vira oaravurutu ia pitupavo vo vutao ia oiso eisi.